Ki nachamei eng mukuleldo nyu nekie nekilue ko cheko, cheko ke kesute soteet, kiuni soteet kesut sot korok kesuut, korok ironchi cheko, koeek mursik, korook ilu, ak ng'iluu kotaretin ing' ingpoorto ng'ung ko- komanamin n ugonjwa komanamin myondo, ako taretin kora inyoru ngufu